Bleu nuit ndreky tsy de misy dikany be fa ny tonga antsaiko voalohany de hoe blouse'ny Canisius, blouse-nay amy masera regny na tenue any ambany karahakarahan'iregny, ohatra hoe tenue ohatra hoe any ampianaragna: bleu nuit ambany de fotsy ambony de zay.